Uudishimolikkus um egäsugutsidõ asjo vällälöüdmise ma- man väega tähtsä, sell et ilma uudishimolda naid vällälöüdmiisi jo tegeligult es tul- es tulnukiq.